Karazan-dronono misy ndraiky antony maha samy hafa izy: misy ny rononom-be- rononon'olombelogno, ave le rononona <hesitation> kakakakan-draha, ave ka ronono azo avy amin'ny zavamagniry karaha hoe soja.